ufnugo nyamdu je bendaaka ha sudu ko habbugo nyamdu ha buhu yaha nyukkina ngam benda do vonna nyamdu. watan nyamdu nyola haccha, Mo nyami dum torran, redu mako nawan seto be yari mo ha himbe lekki o heba lekki o yara o hefta njamu mako sembe mako warta.